Albikan al ana aʼyish fiya, adad hana nawafiza alwindoyat alfogada talata, finshan albikan inda shadar jamba ma hami, fishan keda alwindoyat ma sawwan kateerat foga, wa ma kateer ke gadin nufukkan kula ma muhtajeen laham kateer ke, fishan albikan barid kateer ke, asshadar alhayik bel bikan da sawwal bikan barid fishan da.